في يوم من الايام اكتشفت طفل باب في غرفته ما كان موجود من قبل الباب كان شكلها غريب وايد وعتيد -وعتيق ما كان يتناسب مع طراز البيت ولا حتى العصر اللي نعيش فيه. حاول يتجاهل على الموضوع ما يفتح الباب لانه كان يخوف ولما كان على وشك انه يروح يقول لابوهم وامه الباب انفتح فجأة وخطفه